பெரும்பாலான பல் பரிந்துரைகளின்படி. வருடத்திற்கு இரண்டு முறை பல் மருத்துவரைச். சென்று சுத்தம் செய்து பரிசோதிக்க வேண்டும். அதாவது உங்கள் பல் தேவைகளின் சிக்கலான தன்மை. மற்றும் தேவையான நடைமுறைகளைப் பொறுத்து. ஒவ்வொரு சந்திப்பிலும் சுமார் நிமிடங்கள் செலவிட வேண்டும்.